Tevix nanajanchí na'a lenta janchí to'a xhí tela meni tanaxo'o, x <hesitation> nxo'o iña yivii ngexuu janxhi nina tuu ñatuu meli, x <hesitation> xo en ñayivii kue kunevaxo kué, meli nakunevaxo téña kuachí ñexo ñayiivi xhikui jain, ya'a nuñunu teyuxo.